<noise> Ara-dalà zay amin' ny mpankafy azy. <noise> Ho an'olo tia adin'akoho zao da mety agnaminy zay. Ho an'olo tia manao soavaly zao da mety agnaminy zay. Fa laha ho an gny mpiaro gny zo gny biby zao; da tena miady mafy amin'izay.